Jadi peran tradisi dalam masyarakat modern itu yang pertama itu menjaga dan merawat torang pe identitas tong pe asal itu yang pertama trus yang kedua peran tradisi ini juga jadi semacam semangat spirit bahwa memang orang itu atau masyarakat satu kelompok masyarakat itu punya peradaban punya kebanggaan dan punya nama bagitu karna rata-rata tradisi itu orang yang memang sudah lama punya peradaban yang sudah lama membentuk satu membentuk satu kelompok komunitas yang disebut suku misalnya dan itu sudah so lama so lama bahkan ratusan sampe ribuan tahun sehingga tradisi ini sebagai pagar pelindung bahwa dong pe komunitas dorang pe suku itu masih ada dan masih satu. Bahasa misalnya karna kalau tradisi kalau di dunia modern skarang ini kalu tara dilestarikan tara rawat pa dia kadang ada satu cabang satu bagian dari dari masyarakat itu pasti dia punah atau dia hilang misalkan bahasa karna dalam tradisi itu di dalamnya ada ada bahasa ada seni ada budaya ada spirit smangat dan bahkan ada semacam kebanggan jadi kalu torang sebut ih tradisi ini pe tarabae pe tara bagus kadang orang yang menganggap dan memiliki itu tradisi itu dorang tersinggung karna sudah menjadi dorang pe kebanggaan dorang pe jati diri dorang pe nama baik sehingga tradisi di zaman modern ini itu penting karna dia bisa bikin masyarakat itu merasa bahwa dorang itu satu kelompok satu smangat satu spirit. Satu kekeluargaan sehingga saling menjaga satu sama lain itu tetap terjaga kalau torang bicara tentang tradisi dan skarang di masa modern ini kan kadang tradisi itu dorang angggap apa alifuru bagitu bahasa orang sini bilang terbelakang kuno padahal justru tradisi ini tu dia lebih menunjukkan karakter yang memang sudah modern karna tradisi itu sebenarnya sudah terbangun secara bertahap saya kase contoh misalnya yang tadinya apa tradisi makan itu hanya tampa mengola langsung makan misalkan kalu orang dulu-dulu itu kalu tong dengar-dengar dong makan daging itu so tara bakar so tara rubus so tara goreng itu dorang anggap itu masyarakat yang. Apa terbelakang ketika tradisi itu jadi ada tradisi bagimana dong pe <hesitation> kuliner itu kuliner itu tradisi kuliner itu dorang bikin sedemikian rupa bikin supaya dia sadap pake dia pe bumbu trus cara dorang kase kase sajikan di di tampa makan di meja makan itu itu menunjukan dong pe e kemajuan dalam dari peradaban dalam dong kas jalankan dong pe kehidupan itu sehingga tradisi itu sudah sudah bisa tong sebut dia modern sebenarnya karna dorang berproses di situ ada proses bagian bagaimana misalkan tradisi menyajikan makanan untuk tamu misalnya ada penghormatan-penghormatan apa e kalu di rumah itu misalkan tradisi menerima tamu misalnya itu pas waktu makan misalnya ketika tamu itu belum selesai makan itu tuan rumah tara boleh badiri kamuka biar dia so selesai makan ini. Ini juga bagian dari tradisi yang memang perlu torang jaga karna ada nilai-nilai kesopanan ada nilai-nilai apa penghormatan dan ini cukup bagus tapi kalu di masa-masa modern skarang kalu torang mo lia di di tempat-tempat umum tempat makan misalnya kalu tong duduk kalu ada tamang-tamang yang laeng so selesai makan ada yang so badiri kamuka ada yang we so bacarita so tatawa padahal kan <hesitation> kalu tradisi tong orang di sini makan itu ada yang dong bilang jangan dulu bacarita tarima makanan bae-bae a ini salah satu contoh dari tradisi itu makanya tradisi itu penting di masa modern sehingga tong pe kesopanan tong pe penghormatan itu dari torang ke orang lain itu masih terjaga kira-kira bagitu.